ईयु तो अलग-अलग जूता आवे मार्केट में जैसे स्नीकर हुई गया गम्बूट हुई गया। खेलवा रा जूता अलग आवे और अलग-अलग खेल रा अलग जूता हवे जियु फुटबॉल रा अलग जूता हवे क्रिकेट रा अलग हवे। लोग दौड़वा में लोग स्पाइक वाला जूता पेरवा में काम में लेवे बना हु काई हवे कि वे दौड़े जणा वाना री ग्रिप अच्छी बने। अलग-अलग जूता अलग-अलग काम हारु होया करे सभी ओकेजन हिसाब हु लोग जूता पेरवा में काम में लेवे।